Nneje ga inangonang, nni ndomo ọdọmam ga eje yẹ emo adoro are, agagara adoro are wa aje ọdọm. Nni ndomo gange, domo ga ọvọ vọmam nwani nwa nvọvọngọ. Nni nvọngọ nvẹnẹ ga ẹganyana ubaraagọng nsingẹ ukọngọnam, ndomo ọvẹvẹn babẹ ẹnana nwọbọ nwa dọnga nwẹd, nsẹ je gangẹ ga dọng a nwẹd, nda je gange, nkɨp ọvẹvẹn gbọgbọri, ẹganyang ifa ga evivi, bẹna nfẹnẹ ni, nfi nzama we izam ga ugomam. Nsama nsɨne mi nji nsang mann nvọngẹ nji beji, nfi nna nsɨne gbọgbọri, ga eje ẹ yẹ ifa yẹ eba mọ kpasuk, minbọni nvọngogọ ọvọvọm nẹ odo ndodoro je, ubara agọng nzingẹ ukọngọ gbọgbori, ebi ubara ifa nwọbọ ni nwani dọng nwẹd, nmia ga dọng anwẹd mi nkɨp bebori, nna ọvẹvẹn ejara ovẹvẹn yẹ nna gbọgbọri, ebi ifa nbọni nfẹnẹ bẹng nfi nzam izam or nma izam nzama, nji nna wẹ ọdọm yida ga egọt, nbọni nfẹnẹ nbaga beji nji. Ebi ejeyẹ itadẹ mi nbọni nvẹnẹ nbọni nsɨngẹ ukongọ sa ẹganyang ubara ọgọng nwẹ, nbọni nna <hesitation> nkɨmo ọvẹvẹn, ndang ma dọng, ẹgọnọ yẹ gwam uma ure ndang dọng. Nbọni nvɨma nji nna ọvẹvẹn ye nsuppose yẹ nna, nvọvọngọ, nbọni nwọbọ nda nwẹdam nwa dọng anwẹd.

Nreme ọdọm gbọgbọri, nse nchẹrẹ, nreme dudu domo ga ọvọvọm <hesitation> ẹganyang ubaidat wa yẹ ngwa ọdọm nwẹ. Nfẹnẹ nreme ọdọm gbọgbọri nzɨne, nfẹnẹ mi nbọni nfi nduda nvọvọngọ. Njẹgẹ nwẹd ye ifidinang nnọng ngọmọ nwa dọng anwẹd. Nreme gbọgbọri nzɨne nduda nsang beji nji. Wa inonobo. Ẹbọni ẹbi eje ye Ọbazi, eje ye Obazi udoro ure yẹne sẹ ikpọno mọ, Ọvọvomga ẹganyang ubaidat nvɨma nwa ikọ Ọbazi, nda ga ikọ Ọbazi gbọgbọri nse nfẹnẹ nji nyayara asọm, nsẹ nyayara eromam, nyayara ma abẹ akam, nyayara ma abẹ akam, nyayaka ma asọm bida gbọgbọri nfẹnẹ nfi nsang ọvẹn nna. Nbọni njẹgẹ wẹ nwẹd am yẹ nnọng ngọmọ nwa nwẹd ga eje yida.